Noone ɓuluu ñiɓɓu ɗum kam to ɗum warani yaa, to ɗum warani yaa, to mi miccitake ɗum, walaa ko waranta sey hibaru sooja en dow e baawɗe maɓɓe, taadiiɓe dow e baawɗe maɓɓe, e noon no ɓe kaɓdirta, noon no ɓe kuwirta, ɓe mbaala ɓe ñalla huugo, gam leydi jooɗo jam.